ପଣଵାତେ, ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଯା ଦେଶର ପାନୀ ପାଗୋ ଵିଶର କିସୀ ବତ୍ତେ ବାରୀ ହୈ କୀ। ଇଠୀ ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଯା ପାନୀ ପାଗୋ ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଯୀଚ। ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଯା <hesitation> ଅମରୋ ଅଂଟାର୍ଟିକା ପାଖାଵାଗୀ କା ଅଵସ୍ତିତା। ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଯାରେ ନର୍ମାଲୀ ଗ୍ରିଶ ମର ଉତୁ ଅଧିଗା ସମଝ ପାନୀ ଚାଲତା ହୈ। ପଂକ୍ଷିତାର ଉତୁ କାମ ସମଝ ପାନୀ ଚାଲେ। ଇଠୀ ଖରା ବହୁତ ଜୋରେ ହୋଈ ଥା। <hesitation> ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଯା ଏକ ବିକ୍କସିତା ଦେଶ ସମଝ ପାନୀ ଆଟେ।